والله قوة الاختفاء، لأن <hesitation> يعني، إنك إذا اختفيت عن الناس ممكن، تعرف مشاكلها وتقدر تساعدهم بعدين، أو تعرف خبايا الناس ومشاكلهم أو المشاكل الاقتصادية، أو أي شي ممكن يظر على بلدك ممكن تعرفه، ولا في بلدك يعني، أشياء مفيدة كثير.